duran nam tokkit gadbee, nam kunnen maka isan ee Musa eden, Musa kunnen duran gar egypty kubetaa jiraa ash kubetaa, duran inin eee waq guddion ee nam mfalmea akasit guddisenii namin akana kasit guddise, nam guddion miujiza itkanne dubattan aminnen deki nam atin duran ee mfalme keti sun deki dini barsis edeni hujji jabdu akasi itkanne, inamannen duran takka hiaminne won akanatan nun yede enanin, nam guddio issatin.